Ii aa hioko'i bo ipu'ua pita bai huku'iep- huku'iepa iibaa bo rukutuarei, ha bo rukutu a bai hukuhe iibaa bo ohopaaro. Uto'oro <noise> oepee oo'ore bo ohopa pita bai huku'ihe bo ipuro'opi iibaa. Uka ata'e rukutu roga'a ii'aa a bai hukuhe uteeo keepu'ui rukutu. Hioko'i hokoebohara oo'ore bo ohopa, pita tuparii'aapa oitaa baiha. Ha bo ipuro'opi bai uropa iokaa ibaa, o ioka tabeohe roga'a. Ioka abeehara aibaari rootuupitee airaba katoriki ibaa ibarai haia ioka rootuuihara borii rubarai airaba pirio metodist ha iusi hioko'i ii ta birioarei. Ha bo hukubuu'opiarei, o ioka tabeoahara eipaareha, o bo roasira haia a baia iibaa. A baiaa oiraarei oo'ore bo rukutu bo aboohara, bo aira'o, o ioka baiaa. Hioko'i o ipupita'uropa iokaa, ioka abeehara bo sisii'oi, ioka airaba sisii'oehara pirio iokaa paakora raere. Haia ioka karasibohara, piro karasibohara pirio bo horihara iokaraba bai- bai'uropa iokaa iibaa bo rukutuarei. Ipuka'aro hita iokaa are riepa'iou karasi- haraiborii batou rorobero aarei rasu'ihe. Bo rogoi, sikupa'a bo raki'e o bai aiopei, iibaa uropa iokaa bo rukutui Ha ubo rkutu uka ata'e rukutu bo ahe'a roga'a piro bai hukuhe, ha rui'oehara hioko'i bo ohopa pita tupari'aapa hioko'i. Tupari'aapa airari piro abeepa baari pia'ii airari boori bo takirii airaro boorii bo borokoro'oearei bo ore ua'oea bo ohita haia kakau. Ha iokaa hioko'i ioka orisiupa eipaareha reetepita roga'a boorii ua hukuhaa'oepa boato'opi ua rui'oepa oo'ore bo ohopa Bururoosa a ruiepa a o ta'iriupa ii'aa. <hesitation> ioka tarai'oupa tari'ata bisio. aitoko baroo piro tarai'oiupa bisio, bo ohopa a iiboo ruihareerii sa o orisitaboo sa o koetaboo iiboo hukubuu sa heuaboo hukutaa bisio rui'oea oo'ore bo ohopa. Hioko'i orisiiupa, atokobaroo iokaraba rukutuiupa boorii bo orisii iibaa hioko'i ua oeaa bo rukutu ii tabirioarei. Ha bo ipu'opi, o iare uka haa'iepa bisio a ruihareeri bo ohopa ha aitokobaroo roga'a piro ioka tarai'oupa bisio, bo ohopa a ruihaareeri bioga orisibohara aibaarire sa <hesitation> iruee'uu hukuhuu oiraha bo ohopa ha bioga atukaraeu oo'ore bururoosaa. Are airari haia piro bai orisiupa piro ta'iriepa baiha, airari piro abeepa baarii sikuuru- sikuuru riopa pirio obira'auroria hitaka piro bai sikuuruhe baarii Sipa'ai ua ab'aapa pirio airai airaba. Airaba pirio o bira'auroria are bai huku'aapa Hosi'uropa oiraha oo'ore bo ohopa, pore'aauba pita bo husiroriarei birabiraiupa kai bo husiroriarei rukutuiupa. Iisio oo'ore pita o kekeepa haia pita hukuepa oiraarei oo'ore ipupita'uropa are eapaa'ihe airaba eapaa pu'a'uropa ioka pirio airari bo okuu haia airari pirio bo kupa oru oru iokaa. Aarei birabira'iou o ioka tahotahopita birabira- birabirabohara bai oiraarei ii'aa bo rukutu. Ha bo pu'abuu'opi o ioka pu'abohara koukou'uoro, atoe'uoro kai eipa hura'uoropa oo'ore ia o taupabohara oo'ore bogi'asi'ii ai'o. Ha ii'oo ia tuutuusi'eepa hitaka ipupita uoro iokaa are, oirare haa'ieroo bisio eipa'oo a huraribohara eipa'oo a ouribohara o taupapitee oo'ore bo aio'oo oo'ore kapuko'oi, turu usiro'oaro haia bogi'asi'ii. Ii'oo oo'ore bisio pita o tuutuusi'eepa haia oirareepa oo'ore heetaapita pita hukuepa bo ipuro'opi. Bo ipuro'oa agaa pita iisii aba'oepa aga'ire. Ioka ta'iriia booriha bo rukutui boorire oiraae oo'ore ruupara rukutu. Hioko'i ioka bai hukuia, ioka birabirabaa ioka bo tahirori hurabaa boorii boatoi haia boorii bo ou'iaroo eipaareha rupara rukutu hioko'i. ii'aa ua o bii'ee- haa'ioupa roga'a oo'ore boatoro oiraba kaukau Eea oo'ore eipa'oo ia ioka taupabohara. Tu'uoaroha hioko'i, bo ahe'a hioko'i piro ruiruiepa, roiraba karukara a ruupara rukutu are bisio'oepa bisio pita au'oeea bo ai'o haia ua'opiro ruiruiepa hioko'i irue'uu birabira'ioupa kaukau, baabii haia karukara boorii iru'epita oiraha oo'ore bo rukutu. Ii'oo oo'ore bisio pita oira ebuaupa bo ipu'ua